Tëtäguasu Bangladesh <noise> oako mokoipa ova <noise> yaguiyepe <noise> mopeti eta saupopa <noise> siupa mopeti <noise> arasape <noise> kua tëtäpe jetayae yaesa iviporeta jaeramiñovi ïakareta icapital jaeko daka oiko kua continente Asiape iñeereta jae bengali ikorepoti jae daka bangladesh